पूरा दुनियां में बहुते भाषा बोलल जाय छे हमर भारत। देश में बहुत प्रकार के भाषा बोलल जाय छे। जेकरा के कुछ नाम छे, असमी, बंगाली, गुजराती। हिंदी कश्मीरी, कोंकण, कन्नड़, मैथिली। और ई जो भाषा हम बोले छे ओकर नाम हे अंगिका। भारत में औरो तरह के भाषा बोलल जाई छे।